﻿Biman na yawako na shinɗiko ino na lewta asali ma lawa ma Babir toh lawannakaw a biti de na kyai wayo amma dusu iyayenau yinɗenekaw kagem dogo Abare ndetu dai marko etoh marko ndetu se tingasu a babir ndetu inaw na yawakaw a biti toh shine ka kawunenaw a gadafuwa na ndeko a gisu dawadiye na titnaw dawadiye na taunaw dawaniye dai kara ka nzafe-nzafenaw dikma ndako abi kara duma karkaratin 'yam kana jagauta ngwalde kata aiisi badawa dika a biti inwane na'i wayo abi sannan dika 'yam uatin talakane dusu dik dai lake madaidaichi nga waike mu ndako mu yawankaw abitifa mu 'yam kawa ma kyalitim abiti dawadi ma nƃila ma kuci dawdi ma nƃila ma kurna timma ƙyakaw a nƃila ma kurna lokaci ka kwari ba sam-sam mu ndetu tulus ma kuci ayam yashine tulus toh ndetu anjawota kwartim ƃii ma kucita gabai'ima mu luban kawa abiti toh mu ndetu dai har mu luksi amabai dusu ma se ndetu buski kawayi toh arisheto ma mu ndetu mu cekaw ɗafa ndaagi ɗakwaro ma mu wali ankaw lukundi gadafuwa dai dik 'yako ɗakwaroye mu shinɗako mu wali agisu toh mu ndetu mu juyi a jagauta gaza ditau kaluwa ma kabiya ƃim ditama dikmu ndako agisu fatta kyakaw ɗakwaraye ala gawawa mu wali ko ƙyako ɗakora baima mu yinɗi mu wali memmu mu etu shiratim ka biti kataw kwaro ne ai jagau a katau jagau ka mentauka nga 'yam ka mentauka nga ƃam ditoh. ﻿har ankaw gishiwari na ndeko agitau nzafenau ini musale tunka burbaɗi mu walankaw mu cawan shira a kataw bazam ƃiye har fati har munna nda yintu harse ƃeɗi ma ikaye tun fati gwannakaw ka jara mu 'yam jaruye lokacin jagatim ka amu bai mu kyake jaru a biti amma ance ndage ilne tin ka sauki sam barka mu wanko famhu wajam kudu mu cafakaw amutin dai ka biti mu sakaw a fali bai ance kwalio ma kwarakiu itakaw gam a ƙyalin buratali ma kata gii gaɗe sursur gaba waɗi dukwanka burtali toh dim tingentim ma bitaƃam tingenai se'a hankali kagi fili ma dawe ba amma cawan ayam lokaci mu kyako dawe ka batau kine ma riyam fili ne gam ka maye ka ɗatikaw aƃama ka neko tikaw ka wali har mu kyakop bobo ma jagaungwa walikaye ngwa ƃam wali yintu, ngwa 'yam walikaye ngwa ƃam wali yintu dai maƃa ma dami ka ankaw musa ka ankaw dusu kakalli dik manu ini kuma dama ndika ɗanletu makaranta a patiskum walikaw a almajiranta tauni <noise> se ndetu mu gute a kwaran toh ance ayedai na kwarai tohma fama dai ka saura ma jama'ayi toh dusu ini mu walankaw inidai ndutinki a karatui dimdai da'e mune a kwarai har wali yintu lammune ma daweyi mabi dai gabaii ta dito mailamangayi koo. ka ditoh bai Babari mu kyako jaru abiti mu walanka amu mabai ayam waya takawye dawadi mu gaɗi a duje dawadi mu wali a falta gada guwa maiwa ma fali kuma a lardi, yanki'i kaf ditoh maiwa na malam maina tamu canko nda a jaru a malam mainaye lokacima zikkota watefe zabneka kai mumcanka zikkota kwateye mu wali mu wayaye wuntata caka maranye kana maita alam ma bigila caka kyani ka ditoh ka gawo dusu 'yako marambai seka rani ka nansuku nazu maramye tohfa dikama ka mentasi rani ita ko amma ditoh eko maram ka fizau bai ka fizau kilima ka ninate ka maram bai data ishartekaw gobara ka maita daya na tingenau sannan dayama dusu na bika ƃama gawa ka ƃama ajam tinge kyai binsu ƃaƃashi zaran kuma rani na inaye shinɗi guyasu dasu ishartakaw gobara dusu al'eddasu dasu ishartakaw gopbara dasu masamman kutu kanatakaw dita na maramye toh gawo rani etokaw amu caka kyaraniye lokaci ƃim mu cankaw lasa gunta kuciƃiye toh ditoh na kyaratoh toh dumum mu ndako a ankaw maina Baba ankaw biyaje dikka dawadi maye ka siyo mumma dumma ndako a kwarku baima mu ndako a dawe, dawe ayam mu walam tumkum a daweye shikenan katim burbaɗiye har zomba'i ma galtufa mu yumaneko a kwaro bai mu yumanekaye ma wate lewe ilemu waɗa manetum ilantinye mu tingi muwai ko ditoh boh falita kabon ko filima ɗibi filima gawa. ﻿Mu wali mu tingi mutam wada'iye sannan dusu kuma emo jagau gaɗam munakaw ka jagauye dawadi ma mu kyarentensu har fati na ngwate na bara kutumu a biti lubansukuye ndesu dawadi kuw biske namu mu ndetimu a kwara mu ndanekaye mu huti ko tara mu ndaka bai burbaɗi saf safye ɗanchijanye toh mu ƃalankaw kwame mu walam tumkum a dawe mu walankaye mu kyako kwara kwaraku dimun dai mamu na dawe mu kyako kwara kubai seda mutai waɗa toh dim dai mu shinɗankaw dai mu shinɗankaw ka wahala bai amma ance dim jire siɗanna muku ka bone 'yam ka tanta rai amma ance dimum mu sidɗakaw lewe timum ka wahala saboka ance intaw wahala mamandi darkye 'yam muntum dase ka siɗe kwaro ka barema ai kwaro yabtoko kwarofa siɗate ka baremaye toh kwaro yabtoko daman kwaro indai ɗautakaw seka ene barema ka caukaw kwaroye toh diko lokacifa watako abiti toh kuma me ɗautakaw ma dole kwao maiwama kwaro ngwama nƃamka baɗu ka taru suko ngwa bacoɗi baciɗelu katarin suku kakka waɗa bai dase ka walikaw ka ene barema toh ankuni ka tara mna ngwa ɗachi ka tarama ngwaye diko mukaw ekawtikaw na laa ai ka ngwa mandi na ɗintakaw kataw mukaw bai kana kuma kuzum ƃamfa ditoh na lauto amma fizaukam nantaw albarka cinta ma darkye jire ngwanankaw kyakatin amu cinta ma darƙyeye mu 'yam amun baɗuye Ndage yardikaye dole ma gana mewadi ka akai sanna dik wahala mamandi musanko jire na ɗawato tarihi dan saboda sauki na nanna to. ﻿Ditane emma dumurguge toh amma ancai kabaiƃi ndanekau 'yandigabai 'yandigabai sai dar'e ayanto madar'e aidit-au tsanantitakau domacinta kuwa ka ka'ibai kwano waɗi tak da ka jani dubu belu to ka wetu dubu belu kaye ka waluko a kwaraku ka ka'ibai ka tawne ka a kwaro, kwaro ka menbai ai amu burbaɗi amu zombai amu burgas ayam urnetau njiƃi-njiƃi njiƃi dikau kaka memma ka za maɗaci bai bare ma an kuni sai ka maitu ma ankuni a bo ido bare ma ɗaci ka fata ka wenebai ma dole kan ndetu ko tiɗe to amma ka wenesikaye bota nanna komi beɗi na ɗinka bata memba sara weneko kan ndetu ɗan.